Ndikkinami mi yaha duubi temerre didi ko warata ngam kanjum mi anda dume fe'ata haa ton amma duubi temerre didi ko saali kooda mi laarai ni midon nana habaruji haa defte nden midon laara feere haa tiivi bedon holla ndaa ko fe'e ko saali ngamman mi buri yiduki mi laara ko feata haa yeeso